צו ארויפנייען א קנעפל, דארף מען קודם מאכן זיכער אז די קנעפל איז גוט אין ליין מיט די אנדערע קנעפלעך, <hesitation> מען מאכט א קניפ אין די פאדים, מען לייגט אריין די פאדים אין די נא- נאדל, מען מאכט א קניפ, און מ'לאזט- מ'גייט אריין פון אינעווייניג אז די קניפ זאל זיך נישט אנזעהן, און מ'גייט אריין א פאר מאל אין די לעכער, און נאכדעם מאכט מען אזויווי א גוטע קניפ און מ'שניידט עס אפ